Ohatran'izao ny fi- fikarakarana lasopy. Alaina ilay karazana lasopy ho atao an, dia voasana tsirairay. Sasana tsara avy eo an, dia arotsaka ao anaty vilany. Rehefa hita fa malemy tsara izy an, dia asiana saosy, asiana sira.